<hesitation> somanet ing inwenduni konoto nepo maana amu en sapet tukul koyoto lepune kipun piik tugul ngilen iro koyotiiin, tuguk chechang kou kou mung'aret kakiletap kei akoopit poisyet ne karon keisto i i amuu somanet ng'esoman kostoo pananda. Ko ngosto pananda koo karon komakomii chii neperper ing emoni, neteke kiperperi akelechin katepi kuni. Kokiko somanana kopo maana amu en olekitokchinikei ko kikwo emet. Kikwo parak, ko kkingwa parak kemeche keso kesoman sikeitchii sopet ne karon komanyalili chii akopa iin, akopo iin sapet.